Caliddu è un Dutturi Forestali appassionatu di la Macchia Mediterranea. Iddu voli arrinesciri a classificari tutti li pianti sarvaggi prisenti ni li Paisi mediterranei e fici un progettu unni iddu e autri vinti duttura forestali vannu caminannu ni li campagni pi pigghiari tutti li speci di pianti pi la so classificazioni. Tutti li ricercatura di lu munnu appojanu a Caliddu e li so ricercatura e ci offrinu na manu di ajutu si c’è di bisognu.